من الممكن أن يكون أفضل طريقة تصير تنهي بها يومك هي قراية كتاب يوسع أفاقك ويوسع إدراكك ويخليك تشوف الحياة بشكل أفضل، هاي الطريقة واجد مفيدة لانها بتساعدنا على تصفية الذهن والتفكير بشكل مثالي والنوم بعمق.